Kiau lanu mjau baledat mbiayat nduk rejedat dagujun porque ma tat chjijiñ nep njiaung por ejemplo biu talang ane ya dagujun njiy pik muu tamedan kit talundat porque mang naung kit talung pus ya ne gape u ne gape ru kit talundat ki kiyet <noise> pa naundat njuande lai xiaundat mbiayatkumu <noise> como bi murcielago nik ki mbiayat ne ya dagujun porque nip lajut es xñiu es <noise> porque nip lajut kun lai y njuande kui dagujun para que ma gape nep nkiji como guayaba meje nep granada naung meje nep naung lo que nkiji de frutas u lanaug lampe njuande biu nik areje mas biu dagujun mas es biu coyote y biu njuande reje ya dagujun areje njuande aveces kakiji en carretera kuandu guakalijin guaxñiu y dagujun porque biu kuajau lauat njuadat xiñkiaudat dimiut muu mbiayat. Pa naudat y ya dagujun alejeng porque mas lajut mas cuandu ru mbiayat xiandat nip mjau nju dagujun njuande ru xiñkiudat nedat dagujun laljidat porque mjau ljañ mang npedat ma pe pan chjijiñ lo que lankiji meje pik njiyet meje pik katus meje pik lañjiyat mjau laiu pik nkiua ki njejep njuande biu nik mas kuajau reje dagujun es biu ti lacranes pik lejendat porque ya tsau kimpaambat biu pik muu kuajadat ya lejendat pa njiaung takji xiaundat njuande lo que es jutsjedat mjau ljañ ya njuande dagujun porque ya kampijun ya kampian y ya nalejendat para ya no nalejeng y nip tsau mpa y ya kun es matse lejendat kjiuadat guaxñiu njuande gua kampijun mas kañiu kuajau lachilat biu pik lai. Biu pik kakiu kuajau lachilat meje pik lañjiyatu te ollos pik lañjiyat bu ñkie kampu para nlejendat nda pik muu nda lame ljuu de ru pa njiaung njuande biu nik ñjiaung reje dagujun es biu t tlacuache nibiu porque mjau ntañ ane y pedat kit talundat y njuande naung ñkiutalung njuande mjau ljañ ane ya dagujun porque ya ni nau map meju y pus ya deru ama pe ama pe talundat ki kiyet ki kiyet ñkiutalung njuande ya deru laui tchijiñ ya mas bien deru naung ya njuande de ru ya cuando tsau ya dagujun ya ama pu njiy biu gallinero pa npe de ru kit talundat y ñkiutalung.